Ny fomba fikaraka akoho koa zashy tapahignao eky e voziny, tapaky e voziny da efa alohan'ny anapahignao vozigny zashy de efa nampangotra ragno avy eo avao, refa mandevy igny ragno ka efa e vozin'ny akoho, da loragnao eky izy alagnao koa zashy e vologny igny, loragnao sara izy mba hiala ny volony igny zashy mba sha sy ampisy volon'akoho e sakafo hoanitegna aminazy, vita izay tapitapahignao amizay rasa- rasaignao trokiny, rasaignao <hesitation> e sobeagny igny, da ny amignay avao koa zashy sy sy fombagnay loatra mihigna vazakon'ny akoho igny, ala avao koa zashy io, e vavany io ala aby izy ame lelagny, fa ny so- ny sobeagny izy ame nofony igny, ny atigny io zagny hay hagny aby io, izy ame molokigny igny, gne vodiny igny, igny moa zagny agne olom-be an-dragno ao, da voatapatapakagnao sara izy igny da arosakignao anaty vilagny efa voasasa zashy izy amin'igny, <hesitation> ampangotra- ampangotrahignao moa izy miaraka ame ragnony, sy asia ragno be zashy fa igny ragno nanasagna azy igny avao ny handrahoy anazy, rehefa ritra igny ragnony igny hitegnao izy, raha mbola sy malemy izy da debognanao ragno indraiky, raha efa malemy izy da haingaignao da hangiagnao sôsiny <noise> mia- tamatesy miaraly dolongo zagny da afaky haninao sakarivo, asiagnao sakarivo avao koa izy, asia afaka asiagnao dongolo gasy avao koa izy mba hamagnimanitra anazy, afangarognao amizay izy, raha tiatiagnao misimisy ragno izy da asisiagnao ragnony, raha tiagnao ridritra izy da haingagnao amign'io amizay da rehefa malemy izy da haingay amizay da afaky hohagny izy ame igny.